जू मधुमक्खी छन शहद अलावा फूलों प्रांगण मा महत्वपूर्ण भूमिका निभांदा ऊ पौधो जू प्रांगण हूंदू फलो बीजों फूलों पैदावार थै भी बढोंदा छिन। जैसे ही खाद्य श्रृंखला और जैव विविधता तै समर्थन मिलदू